Sehil am, mbeɗa anndi ummaade law weeɓaani kadi welaani ko noon ko moƴƴere no feewi. Ngati so a fuɗɗiima ummaade law, a yiyan ñalawma ma juutan ngati ngummoto-ɗa ko aɗa weltii, aɗa softi. Aɗa waawi waɗde geɗe keewɗe hade naange fuɗde. Kala yimɓe mawɓe ɓe njiyɗa e aduna, ɓeen fof ko ummotooɓe law. Ɗum noon ko huunde nde poɗɗa waɗtude e nguurndam ma. Miin hoore am nde puɗɗinoomi ummaade law nde weeɓaani kono noon caggal mi woowti. Kadi mi anndi nafa mun no feewi. Tinno waɗtu ummaade law sehil am.